Ngimaandi kam har hande e ɗon wodi nafu e daraja mun to zamanuure nde hande. Ngimaandi hokki ɗemngal ngal ɗun naftirta gam haaluki to fannuuji feere-feere.